<hesitation> අපි අලුත් <hesitation> මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ගත්තොත් එහෙම ඒක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මුලින්ම පරිඝනකයට. පරිඝනකයට ඒ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපිට හම්බෙනවා සීඩී එකක්. එතකොට ඒ සීඩී එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරනවා <hesitation> පරිඝනකයට. එතකොට අපිට ඒ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයත් එක්ක පරිඝනකයට සම්බන්ධතාවය ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පරිඝනකයේ <hesitation> සමාවෙන්න මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ කේබල් එක අරගෙන <hesitation> පරිඝනකයට සම්බන්ධ කරලා <hesitation> ඊට පස්සේ පරිඝනකයෙන් ඒ අදාළ නියෝගය දුන්නහම ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි යම්කිසි ලියවිල්ලක් නම් මුද්‍රණය කරන්න යන්නේ ඒ මුද්‍රණය කිරීමට අදාළ නියෝගය දුන්නහම අපිට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයෙන් ඒ ලියවිල්ල මුද්‍රණය වෙලා ලැබෙනවා. ඇත්තටම මේ පියවරවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එක එක මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මත. <hesitation> දැන් බොහොම <hesitation> දියුණු වර්ගයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රත් <hesitation> තියෙනවා. <hesitation> මම පාවිච්චි කරන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ගැන මම කිව්වේ. එතකොට ඒ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයෙ කේබල් එකෙන් තමයි ගොඩක් විට මම පරිගණකයට එය සම්බන්ධ කරලා <hesitation> මුද්‍රණ කටයුතු කරගන්නේ.